من كنت مراهقة، جات وحد الرحلة لاسبانيا. دارتها الدولة للأطفال نتاع منطقتنا. لكن للأسف كان فيها شرط نتاع العمر، مالازمش كان يفوت وحد الحد، ماكانش يفوت تلطاعشن سنة. مع الأسف هاذاك العام لي جات فيه الرحلة لاسبانيا، كان عمري ربطاعشن سنة. تسمالا ثما حسيت روحي بلي فعليا ماكانش عندي الزهر.